Nimbiteeka omunju, ninshoroma emboga nziteeka, naaheza kuziteeka, nzomoosya gye, nziteeke ahantu hatarikuhikaho obufukiirizi, zaamara orunaku rumwe, nzikozeese aho niziba kubanga tizikaamara obwire burarenga ekiro kimwe kyonka.